Inchi' intasik innok' ti pila ti- tinjan tintz'ik a' jabón ti ch'aksik te'lo' unpulik la ja' intz'ik ulaak' ja' inxik' a' inp'o' y te'lo' inpulik lechik ulaak' b'el inka'aj inxutu' ti alambre ti k'in inmolik inb'ensik ixna' y in y este